<hesitation> xu noaxaihó <hesitation> kuxan nakondo ngueno, tenguaxa kuxa kó nridaxa un naketeno hó nakondo un noxaña tu té kuiá ihó nguano ho nokeno tenguaxana konanyido nayido koxa ngua nridanoino.